Ütsik inemine om ütiskunna justkui alustala. Olgu sääl mis igänes säädüseq, regulatsiooniq, kõik tuu kaotas egäsugutsõ tähendüse, ku ei olõq sul inemiisi. Nii, et inemiseq ummaq nuuq, kiä ehitäseq ütiskunna üles ja loovaq tuu.